Aan wanja uŋéés mé bémiir nakoña bala aw béyabulool, éjikohool, bakanérool, galakohorool bugaan téér akoña amuyéna wala déét akoña amuyéna. Jambi uyabulool ja atiŋul niyaŋi naŋaar yang yayu akajéén. Téér ho bébuña gunini sén gutiyi gaamé to niyang yayu sén sijahi, sipahi, gucinori, té najuhé amuyéén aw fanayi énini. Jambi uyubulool imbi atiŋul yaaŋi nakajéni galakowi sén bugaan gagu gaan jilakohoor mé nay. Yo écilmé akoña bala uyabulool aw béŋéés bémiir bu naam.